Bha! Chi deppu esse sinzeru deu penzu ca is pippiusu fuantasa prus cuntentusu chibanta annu faidi. Poitta creu ca is pippiusu de oi teinti tottu ma non teinti nudda. Penzu ca <hesitation> babbu miu, nannai miu, candu fuanta pitticcussu podianta giogai, po cantu gioganta in mezu a s'istrada, tenianta u, ua pariga e crappittasa, ua maglietta chi fudi sempri cussa, ma fuanta prus cuntentusu. <hesitation> Penzu, an, ca giaianta pru valloris a is cosasa, fuanta contenutsu po u palloi, fuanta cuntentusu po <hesitation> ua meba e fuanta cuntentusu po d'ognia cosa. Is pippiusu de oi creu ca teinti tottusu, funti sempri attaccau a su telefunu, funti sempri attaccau a sa televisioi e <hesitation> penzanta tottu e scetti a s'inari in realtà ma. <hesitation> Non teinti nudda poitta <hesitation> non funti pru contenutsu pro nu. Po nudda. No apprezzanta poi. I cosasa pitticcasa e <hesitation> non teinti ua prospettiva, no teinti un, <hesitation> u pensieru fissu su callincuna cosa chi poidi zrebì. <hesitation> Cussu è berusu po i giovanusu, poitta custa è beru. Chimbanta annu faidi <hesitation> i piccioccu pitticcusu tenianta ua prospettiva e <hesitation> podianta trabballai de chizzi. Oi è pru difficilli <hesitation> mantenni una prospettiva po custu piccioccheddu piutticcus, duncasa chi deu pozzu esse sinzeru penzu ca is pippiusu fuanta pru felliccisi, prus cuntenutsu chimbant'annu faidi; e oi piccioccheddusu non apprezzanta pru i cosas pitticcasa e funti cussa chi teinti realmenti vallori.